Ia, <hesitation> rô baka Israely iô ndraiky, irô ze raha mampiavaka irô amy fômban-drô, fômba amam-pan̈ao ndreky fomban-drazan̈an-drô, rô fi- fivavahan-drô jiosy àby iô zen̈y. Avô sabatan-drô ten̈a araiky mijanon̈o marin̈y koa fa sabata. Kômansy jomà alin̈y ziska sabotsy alin̈y ze rô tsy raha atao fa ten̈a man̈aja tsara sabata rô, karà ze.